Injé fucoho faan irégmé nicaméné baan fu séséér yoomé écééb yara éluuw. Écééb yara éluuw éséséér éém baan injé yo nirégé nicaméné, baan gañénoom di gutook, kankaan fucoho fa sunsuum baan fucoho fajagé memeek éém baan fuséséér éém yoomé éplahoom. Baré wanusaan nijogé gañénoom, banusaam baan ijahé ibaaj ékori, bejoow iñaar ékori yayu nijoow inomuul épla yayu miin icoho éluuw sén écééb miin icoho yoomé épla yumboom éém